Io ta nani ka'ando ja nani ku chu'un tedivaaxi kaya ku ve'endo ne'exi idindiu'ua te niitiuu te nde'e inga lado inga lado xeenixi yu'uaxi tataxi te io huelta kuenda daakaayaxi idiindiu'uaxi jiaa ku ja chu'un ta nchuunku kui'ia dadi deenxi cuidado te ndiaa jiaa ndiuuado'o ku ve'enda ja nani chu'un xi idiindiu'ua daakaaya jiaa ku ve'endo ndiaá ta nun ndeku ve'endo te ñuaa ndeku idindiu'uaxi ja chu'un kuja de'enka.